ମୋଲୀ ସଂକୂ ଜନ୍ମଗତରୂପେ ବରିଵର୍ତନ କହିବା ନୁଈତି କା କୀ ହୁତ୍ତର। ଯହା ଉପରେ ହନ୍ଯେ କା ମତା ମତା ହଚ୍ଛୀ। ହନ୍ଯେ କା ମନିଚ୍ଛା ଭାଵନ୍ତୀ ଯହା ଜୀଵନ ଓନ୍ନତୀ ରୋଗା। ରୋଖ୍ଯାଓ ଦିରିଖାଈ ଉତ୍ତା ପାଇଂଟ ଉପକାରେଲ। କିଂଟୋ ଅନ୍ଯମାନେ ଭାଵନ୍ତୀ ଯହା ନୁଈତି କା ଅସମା ତୁଲାନା ଓ ଅନ୍ଯାଯା କାରଣା ହୋଈ ପାରେ।